Fanjava ny mey zen̈y, an̈aty jerinakà vônaloan̈y izy io zen̈y midika taminy andran'io zen̈y karàha nazahozahoko raha in̈y, karàha nahitako asa, karàha in̈y.